Asan'ny tele <hesitation> tele tele malôhaka ma- <noise> ny tele malôhaka materiela a- elektrônika izy a de ny asany mampita hafatra, mampianatra de izy amin-jay ninazy nin'ny tele tsy vitan'ny <noise> mia- maso mizaha no sôfiny koa mitandreny.